माप फीत के उद्देश्य वास्तु स्थान या दूरी के माप को शत-प्रतिशत रूप से लाना होते है। यह एक लचीला और लंबा टेप होते है। जो मीटर सेन्टीमीटर इंच जैसे इकाइयों में माप करने के लिए प्रयोग में लाया जातो है। माप फीत का उपयोग निम्नलिखित निर्माण और डिज़ाइन भावना सड़कों और रचना की माप लेने के लिए होवे। फिटनेस और कपड़े शरीर की आकार को मापने के लिए जैसे कपड़े सिलवाने के लिए ये फिटनेस में शरीर के बदलाव को ट्रैक करने के लिए। सजावट और गृह सुधार। घर के विभिन्न हिस्सों की माप के लिए सटीकता और विश्लेषण विभिन्न कामों में सटीक माप की आवश्यकता होती है। जैसा गाना करना या डिज़ाइन तैयार करना। इसका उपयोग किसी भी स्थान <noise> वस्तु या आकार की सटीक माप को प्राप्त करने में किया जाता है।